Gne fomba fandehanany e sambo ambony gne ranomasy io zasy, na misy motera ambanine sambo igny ao mampatonga anazy mitsignepo, gn'ategnategnane rano eny zasy mampilekitry anazy ndre ame rano laly be na mavesatry e sambo zasa, efa mafy avakoa igny.motera minday anazy iny.